تحديد جودة العمل الفني يعتمد علي عدة عوامل، أول شئ كيف تحي لما تشوفة، إذا شعرت يعني بمشاعر جوية هذا دليل أنه عمل له تأثير ،بعدين شوف التقنيات والأسلوب، هل هو متميز أو مبتكر وكمان ردود فعل الناس وآراهم طلع دور مرة مهم يعني التفاعل مع العمل والشعور اللي يتركة هو اللي يحدد جودته في النهاية.